<hesitation> E mahakasiky sokatra koa zany, izy io mahadigny sy mihina izy io, ndre anisika hoe indraiky mihina avao izy e, da misy iny gnindesiny mandava-taogna da iza e mahavy an'azy akoinio izany hoe e sokatry agnaty isane biby zay tena hoe ela vao mosare.